Davlatning shaxsiy xulq-atvorni tartibga solishdagi roli muhim, lekin chegaralangan bo‘lishi zarur. Insonlar o‘z erkinliklariga ega bo‘lishi kerak, shuning uchun davlat xavfsizlik va adolatni ta'minlash uchun zarur qoidalar belgilashi lozim. Bu qoidalar, ayniqsa, jinoyat va sog‘liqni saqlash masalasida amalga oshirilishi lozim.